तोर्म्या गुणो शोग किशंग द्य्यांग खुशकी हाचिज्या। होडोगोच बच्चेननो तांगेस मोइसेराजेर इस्तेमाल लन्नो ग्याच। बोदि बोक तीस माशुशिम ग्याच बोदि बोक तीस शुशिमा किशंग द्ययंगु आई खुशकी हाचिज्या। आई शुशिमो बाद किशंग द्ययनो मोसेरिगेर शेननो ग्याच। आई तू ल्ये शिशिमा हड़ु बाद ल्ये। फेस वाशस शुशिमो ग्याच। आई सन प्रोटेक्शन क्रीम शेनो ग्याच। हुजुस किशंग तोोटंग ल्ये खुशकी हाचिम्ग्स बच्चया ता ज्या। आई हुजु बाद किशंग दिहिद्रेडिद ल्ये निमो ग्याच। किशंग ते ल्ये ओबोल तुम्गमो ग्याच दोच ल्ये बच्चेच्य। आई किशंग खिमा ता खावु ल्ये ओबोल जामो ग्याच। काअ, आल्सिउ बीज, हजेके चिजो जा जा किशंग किशंग खुस्किस बच्चेनो स्केटे।